Mun laki ulun tu asma tu biasanya kami rutin pang berobat ke ini ke dokter aja sebulan sekali. Na itu ada dibari obat jua ngarannya simbikort, tapi diluar pada itu ulun biasanya dirumah memang rutin pang konsumi ini rempah- rempah keitu na, rutin minum tiap pagi jua sebelum makan istilahnya. Kaya merebus jahe kunyit habis tu laos dibari sereh itu gasan apah gasan kesehatan tu baik jua gasan kulit jua baik biar kada sesak jua laki ulun kawa jua gasan anak ni gin ulun biasanya rutin menukar jamu- jamu beras kencur gasan kekanakan kan ketuju biasanya manis tapi kada kada jua yang terlalu pedas lah istilahnya kada terlalu padas lah jadi kekanakan ni ketuju banar amun minum jahe hangat dengan beras kencur tadi, nah biasanya kalo <hesitation> amun nya anak ulun garing dibari ini aja dikasai'i lawan bawang habang diparut habis tu dibari lawan <hesitation> uyah lawan dibari minyak- minyak kelapa na itu nanti kena dikasai'i ke badannya na itu misalnya inya demam <hesitation> misalnya. Pilek kah batuk kah itu biasanya langsung sembuh kalo pakai itu jadi kami jarang banar amun anak batuk pilek ini dibawa kerumah sakit tu jarang banar, ibaratnya tu dirumah ni kawa ja lah menangani sorang kada yang harus ke dokter tarus <hesitation> ulun lawan laki ni <hesitation> bisi prinsip lah kada- kada terlalu handak pakai obat- obatan yang kimia ni takut nya mengganggu ke ginjal anak jua kan banyak jua kasus yang kekanakan ni hanyar halus ja sudah sakit ginjal lah kaya <hesitation> dari makanan nya ja gin misalnya inya konsumsi gula gula kah minuman manis itu kan ke ginjal jua mempengaruhi na, maksud ulun dan suami ni mengurangi ke dokter untuk berobat yang tadi batuk pilek tu dari makanan yang inya sudah konsumsi ni cukup itu aja yang meulah maksudnya ginjalnya ni <hesitation> terkontaminasi lah dengan <hesitation> itu tadi makanan- makanan yang sebujurnya kada baik gasan ginjal tapi <hesitation> disamping itu kami rutin jua minum herbal yang kaya rempah- rempah tadi ada <hesitation> kunyit, jahe, laos lawan serai itu.